Ave... si quieru hazel una presentación delantri dun púbricu grandi, primeru apreparu mu bien el conteníu, en aviandu-lu de horma crara i con ideas prencipalis que quieru tramitil. Lo platicu unas pocas de vezis palrandu i de queu pa ganal confiança i controlal el tiempu. Endispués, nel momentu dela presentación, palru despaciosu i con un velumi aparenti paque tós me sientan en condicionis... Gastu exemprus o imagis pa hazé-la más enteressanti i que la genti estea téntiga. Tamién mantengu el contautu visual col púbricu pa enganchal mejol. Si m'aborullu, respiru prohundu i sigu palantri. I pala final queu un ratinu pa perguntas.